Besh coyoit ni rri llel dam te manga gan blaal nic nac ni ried re com hiit rinal manga blaal nac ni riet mas ru ro lis beñ nesa gac ra riet sa re nubuelt ron ra manga pe callon manga pues maiñ shuuch ne ni ron shi llel a dam rni ne tagol rbe dam <noise> con besh ni ne rbe tagol <noise> chine cuesha manga que rni beñ hay tagol nu ne canes rri tagol rni shi chin rbecha manga na tagola ish dau maga te hiit dau shi hiit lla na sheta ñeu llic- llic llu roc ani dau na pus paria gopa chen hiit pues daushi hiita coyoit daune <noise> pues nit ra hiit ruta ra hiit ro llu chin che beñ ru ta ra sh- hiit chic coyoit ne duane hulia manga repa con manga na hay ne coyoit dau hiit ne chic guc bea, pues na hui bian tap si manga bra manga nica na siet ni manga re- re callap manga ni manga Chine rni manga pues ni babcha manga pues lla gap manga hiit bese com pur hiit crioll nea guch <hesitation> seis lla ste guch ocho manga na bsela chen sutbeï len baad guch siete manga pe na snana cane manga na bsha ga manga llet nic biu sutbeï hiit lene lla guch ra hiit beche bian manga paria chop si manga re manga re ni ne re gau beuk ra baad ga hui stal ra baad gop na dau beuk ne sheta gopa beit pur hiit con baad gopa nic dua blaal ne maiñ llel.